ཆོང གོ ཆེན ཐང ཆོང གོ ཆེན མ་པེ ཏམ ལཔ་ན དེ། ཐང་པོ དེ གོ ཆེན ཐང གོ ཆེན མ་པེ ཆོང་ན ཁན ཁ་པར ཧེ་སེ་ན དེ། ཆ་ནེ དེ ཁ་པར ཆུཀུ ཨིན། མེ་ལོ གོ་པོ དེ ར་ཇེཤ་ དེ ཨིན ཨོ དེ ཕ་སངས ནག ལོ དེ ཨོ དམ ཨ་རག གོ ཆེན ཐུང་ཞེས། སམ དེ མེ། ཁན ཕ་སེ་ན དེ ནག དེ ར་ཇེཤ་ ཀེ ཨ་རག དེ མོཝ གོ ཆེན མ་པེ ཀེ ཆོང ཀེ ཡངས ནག ལོ ཕེསུ་ཤ ཨིན།